تعتمد ان جودة العمل الفني اولا-اولا-اول شيء على التأثير العاطفي او الوجداني، اذا كان العمل الفني يثير مشاعر وافكار معينة، بعدين <hesitation> التقنية المستخدمة فيه <hesitation> او المهارة في التنفيذ تلعب دور كبير، كمان الاصالة يعني هل هو عمل جديد او مبتكر؟